Lapju tsuskat maa sisse. Tä um terävä otsagaq. Jalaga rõhut pääle. Ja sis saat niimuudu kiskuq nigu maad vallalõ. Ja niimuudu kaibatki sis lapjugaq.